اول شي آآنزل اشتري الاشياء اللي احتاجها لنفسي ولبيتي. من ادوات تنظيف او مواد غذائية. وارتبها في المطبخ. بعدين برجع ارتب خزانتي وغرفتي بالكامل. واغسل كل ملابسي اللي تحتاج غسيل و بعدها انظف كامل البيت. وبعدين اخطط مع اصدقائي نروح مكان نتغدى فيه. والباقي من الاسبوع بمره كاجازة